Dabbaaji do ekkita kuje ha bandiraabe mabbe. to di lari dabbaji banta mabbe do wada kuje bedo lorna hakkilo be ekkita. dabbaji woni nder ndiyam wawan ekkita kuje ha bandiraabe mabbe liddi ha nder ndiyam. bannin dabbaji woni lesdi bo, wawan ekkita kuje ha dabbaji bandiraabe mabbe nder wakkati sedda be ekkita be wawa Bo masin. dabbaaji fere do mari andal be faamu je watata di famta ko dabbaji fere watta ha nder wakkatire sedda.